Afahako hoe miaro tontolo iegnana ny raha hoaniko a tsy apariparitakanay akegny a amin'ny zegny hitako akegny alongany zany hanina na ambikambin-kanina tsy laniko regny, de zaho koà tsy mampiasa charbon, tsy mampiasa kitena fa <hesitation> courant no ampeseko.